Muu inyeʒa Lila ɛ ɛdalana ʒɔvɔdʋ hm adɛsɛdzala ku ebenemli nikpa. E ɛsɛ atsi mimikɛ bioo kɛʒɔvɔdu. Ɛɛʒɔvɔdu kɛʒɔ ntakomli la adisu mɛbaɣa nyamɛku du; dɔk ɔɔʒɔ vɔduɛ la alɛdidi alɛɛ alɛ mɛku ɛele e ɛkuɛdɔ la kalɛ la nuu ɔʒɔvɔduɛ. Ɛsɛdɔ ɔba kutu minikɛ bua ɛba ʒɔvɔdu laku ebekele. Ɛsɛdi aba kefo bebiesu mua. kebiesu nu ɛtʋlʋ <hesitation> ɣanuu ee namu alɛ maʒɔ, faɣa. nikpa nɛli mɛ.ɛhɛ mɛɛ e ɔɔʒɛtudu la ale didi. Ɛkaʒɛtudu laɛ lakɛbana mu ɛsɛ sisie. Bua mɛ ɛnʒɛtudu la e ebebe nenyɣ nune. Anuvio ɔbatsi bʋɛ mutɛ kɛɛʒɛtu du tako eeyinekele ebenyɣ nune. Anuvio abaɔbabi nɛmɛ ɛvʋ; dɔk ɔʒɛtuduɛ tala alɛ didi. Ee alɛ inyeʒɛdi kuu ee aluamana tinyiyɛ be. Ɛhɛ muɛna ʒɛtudu ta la ɔbaa mɛɛ ''ptsi'' ofo nesetu nuu une ɔbʋ. Duk ɔlulu ɛdula, kɛnaʒɛtudu. Ɛsɛdi atsi nimie kɛ bioo ʒɛtudu. Ɛfobie ɛsɛsu mua kɛɣa nu ɛtululuia li, ɛbamu nu ɔbabu ɛba kɛbaɣa nu ɛlemʋ. Dɔŋk ɔtalafa ɣlulu ɛdu takola mɛbaʒɛtudu la.